כנפצ׳ל נכּוּן עאלֶק בּוּחְדִי עלא גְ׳זִירַה חִית נְקְדֶּר נְפַכֶּּר וּנְחַ׳טֶּט בְּלַא תְוַתֻּר וְאַלְעַדוּ אללַדּוּד עַאדִי יְכוּן אִתְּוַתֻּר וְאלְחִ׳לַאף אלמֻסְתַמִר וּמַא עַאדִיש נְלְקַא רַאחְתִי، אלוּחְדַה אַחְיַאנַאן כַּתוּכּוּן פֻרְצַה בַּאש נְעְרֶף ראסי וּנְסְתַרְגֵ׳ע לְקּוּוַה דִיַאלִי חַתַּא נְכוּן קַוִי וּנְחַ׳טֶּט כִּיף נְחוּרְג מִן הַאד לוּצְ׳עִיַּה.